Mbaetɨ ko se ayuete kua café, erei ko mbarandu oyeapo se ramo se jae va, jaeko se ma se ipuere amboyea jëë ävë va ndie, jare añono vi crema pɨpe jae jokua, esa jayae esa oimeta ayue ävë raɨ ame jeje; esa mbaetɨ ko se amomora kua mbae jau, erei kua jukurai amboyea yea añono ye ipuere.